A a shinkafa tor duwoviyiyu tor gu shinkafa kiya aca zawo ayi zawo mai matuma din su sula duri ayi zan mai kuma shinkafa chin du asunyine kofumari kokoya acu daya ko gabakidaya kirlu afuma ri satur zoa shinkafa ga basuna fuguda du atukayi suwo kudu domin maga atukana koma yumi asi akaraga busuka sai mai kuba siri sun naga atukagahe tor i i ul ul elugu duduri imi tan jandu uviri baga tukayi kenan magatu nayi ga pasuna fa muna jug a tuka nai maja uj imi dudu akara kush kush dule naja ara tosu dam abana ma a so na a hu kush nah u kush viyi du iviri yu sai yhiyi ga imi kuji uviyi du usoguba adi uvir iu uvir si adi guja uda adi abona naju butukucur da aku tmi u imi ku nur higa batu naja atu mai har ma imiri kora sanaku raj a kan ma imi ana wodi anayi un ana wodi wunuyi ina a akujaviya yi wodi kenanan un batu ya sukari aga ja sukan aku ja duleyi. Kubari gilwasa a faradiya ma diya gilwaja tori maja ka a tuku matu nagu aliya nagu amuliya asar haka kenan imi ha ku ma shigi asu akwa to daga laturi tan tan kokuma magu utoyi ma uvi dushi gi kiradi kenan du vir baduyi ga borna gabirna uviri tal u togu zu zoa zu mai uviri pa bal sosai sai nagu ubudu gu bududa maga a guri dabi gasi burna ga suwa tukana yi dun yiyi sator march yi gi sowu ul ul uviyi bubal sai madugu maza azu akwa maza azowo akwa gaja guja uzuwa si da abana <noise> abandu uviryi duri toma maza asi akwana na ja ara hu maja ahu shigi ara so akwa mu shigi asu akwa satori ma maga cu nagu u zuyayi koma ayi musudagu mai sai dai ga guri tagu ko maga a guri tagu maga agus tagu gasowa si tata ta suigina akwa ma shigi ira gilhuri naja naja agiryi mai naja ahiriyi jaja ahu mai hark a min latu jura cu na abu woduku gat aba shigi ga bathidaya akwa kufin aran na talka yan naja a taba kiriyi gar a na mmagu main a a za fari ga hub a shigi a kwa jan minagu kenanan ubanan uviri yu. Har majara majinda majinda najara sin bawudu kuja barwudu majara majara yi musha kuma mushguda maja miliya naja ʒubagar tatan sakwamai majagwa idarnisu majagura pidawi najata ʒuwa sin bawudu jafara fu shankafa kwa abana to dajahati ndan jasabawudu latur, majafara pu mushakwa mushardan majafara sin nu toh hatur wilda afaraɗan naju uliya hatur maja muliya kuri najara sachanka uʒu suja maja muliya abana kujara si nu anurja kina awoliri shigi toh gaʒuwa guri thagu ga yi thagu thagu guyi mdu aʒuwa sa thaɗuri gasatha gathatha magu athana du thaguri toh magu akuna thar taguyi gaʒura guri bajau fidi ma mdu guri bajadasafiyaɗi mdu aʒuwa digya ma mdu akuma dugu mdu anpima mdu aʒuwapiya aku buhu kukuma magu bauka hu ukur ʒa huri aʒiya ama bankuri kam sai aku nuhu gahuri aʒivu tsu magu aʒyagari mji nagu pathika dugu akwa iʒir ka gaadiya akwa iʒir ko. Koma abanku kam madguri lagutsu ɛngine bathuka tasuna gahura lusngne kuja tasunagu maja tasunag majasibu gasuwasafiya nagu aguri ndu bathuka tasuna tugafiya wulfu gasuwa si magu kura tasuna suguri safiyaɗan undugu basuka sum mapufya yimi ar wukhu mu ubu kokuma nagu basuka fiyada awatutulkul harkuda ubu kuda ubow abana thur shunkafari kina gasuwa sum kokuma.